Enon sa achitzin mopahpachowah porque manon, manon i- manon como que yi- yikeski tonal nikan, porque <noise> nikmatiya nitlapahpachowa de de huesitos, <hesitation> asta manon pero manon ayekmo wel miak nitlapahtis, nidiabétika ayekmo nikpia valor, <hesitation> para setenta y seis años ayekmo tlen valor, <hesitation> semi nimitzilia, porque este nidiabética, <hesitation> porque katkaya nirepuesta, pero manon nechtlamihtok los diabetes, <hesitation> pues este antes mochiwaya tikiliah miltomatl, tomatihtitos chiquitos, <hesitation> ka yehon kimachu- kimachukarowayah, kihtowayah nonkan sekipia tomameh, <hesitation> kayehon kimachukarowah kimmetia- kinkalakiliayah nimahpil, <hesitation> imahpil iyasewiyah, achitzin nikan mopahpachowah, yahki kokolistl. <hesitation> Ah, <hesitation> katkaya este katlaya miak xiwtzitzi sekmolpilia para mokalmarowa n dolor, <hesitation> pero manon ayekmo manon nochi yowih kan doctor, <hesitation> pos este katkaya antes nochi semopahtia ka xiwtzitzih, ka aguardientito antes, kipaltiliayah ma o- molpiliah tikiliah impox, estómago, <hesitation> kiolpiliayah yehon, ye sa se- yisewi, yisesewi, yikuali tinemi. <hesitation>